Yii ehronani, okpe bofor na akǝn Obasi aji kumm ka egor. And ohbo obiri Obasi, okǝn a migt ahma otam ka se akǝn a migt ahma oyen nji ayimi-yeh. Obasina akpor ka egor ejitre erig anakae abhi a ji aji keb-ye ka oyim, eji nji a yenni-yeh-o, chang mon-ni nyen abho ahba ching akpor, ator se ohbu Obasi ahri-mfa kǝn moni-nyen ohrie kǝn akpor. Osowor ahba yimi yeh ka eyoh. Ator ahbo se wun kumun, de-e mme nji-mba nji siri achot oba si. Ahbo ari-afo ahru-ra ahru-ra ahru-ra oh ohbu se Obasi ari-fa eji moni-nyen ore kǝn akpor-o chang. Obasi ahba tor ahbor se, de-e mme mba nkok nji siri achot Obasi mme Obasi atum-m nok mbak, moni nyen-o-ne aki yimmen anakae ah ma ari afo achigha Obasi, akpor ba, a nunghe moni-nyen ahbo ka ekpa a bu yeh efu. Akpor ba, a kǝn ohbo arang-yeh moni-nyen ahbo ayimme. Nnji na ofu ambi ekǝn-ne mbi eki. Ofu mbi akǝn Obasi akpong eyeh ka egor, ofu mbi a kǝnne abanghe akpong eyeh ka echi, because ofu ambi onok obiri ye, we ndoo okibiri se o, obu mme na akǝnne na a chukghi na mme nne asowo akpor ka echi erreh so ofu am bi ekǝn-na nor echugha ofu ambi nong me yor nkuna mbi mbi keb-ba-na ka nyiam oso, eji mme nkpi nchot-o chang. Because osowo abat-ram ka nyiam-oso-ehron-ehni, nka kpor emmanghe eka yum nong a kunmi ye ka egore, akpor ka echi ejama, akpor ka ngun feb-feb nji na nkǝn ofu-ambi mme se de-e nchukgine. De-e mme nchukgihe gog-ge-gog-eh, de-e mme nkari ye agore, ka ehbat, na oyeba-mbinghe mbi Obasi akpor na wut eyeeh, ayim-me ka eui, atim-eyeh, afork-giye ayib, ayim-eye eyim, afuk ye oson nji na me mba biri mese ofu-ambi eriem oyeba-mbinghe, mfon okot de-e mme njigi Obasi ka ofu mbi abingha nor, ka ofu mbi echuk gaha nor, na nong mme nkǝnne mbi nkub Obasi mbi omong-am ka ngun ameh nyi mba-ano ka Bendeghe.